मेरा हिसाब से ता यथार्थख़ुशी आम तोर पर जु ची उ पीड़ा अर कष्ट झेना बाद ही मिलदी किले की अगर हमते पीड़ा अर कष्टों क्वे अनुभव नी वोलु क्वे एक्सपेरिंस ही नी वोलु ता जु हमते ख़ुशी मिली हम वेगु अंदाज़ा नी लगे सकदा।